Engkaga modeleq wajaju iya meloq e tapake ero iyaq macinnakaq mappake wajaju gamis iya wajaju terusangnge lollong jilbab nasabaq ero baju gamis e makanjaq leiita ko napake makkunrai e makessing na macantik